في يوم من الايام كان في قطة فضولية لقت قلادة صغيرة ما كانت تدري ان القلادة هذي تقدر تحول الاماني لحقيقة شافت القطة انسان يحضر اكل فتمنت لو كانت انسان وفجأة تحولت لبنت جميلة. ما فهمت شو اللي صار لكن كانت مستمتعة. ومع الوقت فهمت ان هذا بفضل القلادة